﻿labares kəndi yan chintu lokaches mə ta:yi ŋa tlya tlya tə kitn wopm gi:gəni ko ba haka ba lokachi gi kuma mulki ɗa guŋsə chiɗa kandəm-kandəm ko ba haka bane gənyo daŋ guŋ ya kon a dləri ba gon wo sur kaarəŋ batu guŋdə daŋ mya su tə gos ŋəndi <noise> guŋ wo man chimkiɗi a chimkiɗi kap toh man fiki gargaɗi ko da yan ka tləni a ləbwon ma guŋ wo chiimki ɗi wo vərki gargadi kaɗa mə wumi tu kə fi gənwon diŋ kaɗa mə wum tu gon cha chi mərrəŋ kaɗa mə wum tu gon cha fi gən vuŋ dlərən a gin kin dumin a kwache gamawan ŋai toh murya ŋə guŋ gəndi toh təpes kən ka laap don a fi tsəngən lafiya, tsəngən lafiya ɗa a ɗəgən vuŋ fa inji ba tare tə guŋ vuə to tsəgən lafiya yiɗa vuŋ guŋ yan chi muryo ɗaŋ wo vər tsən gən lafiya guŋ yan chi muryo daŋ wo fi doka a yatl guŋ yanchi muryodaə tə dzen tə dzety gəndaŋ gənwon daŋ ci ɗa yatli tə maad təmga da sauran dabbobi nə gə guŋ ɗa yatli toh mya laab gya gin toh chi ndarara yauwa toh nə. ﻿lokachiyo danŋ məta yi n?aaə <hesitation> məri daŋ mitə tlyagən wopm kamar yadiyo ɗaŋ kə koni toh gəryo daŋ kafi toh kya mali ko kuma baba gwa wo man chim g?di wultu: mya wumtu: kya rena guŋ, yan kya rena guŋ fa dzaŋyi daŋ guŋ ya nyolgə məndi fa ba a mbi:m a yiŋ <hesitation> yauwa mai da hankali tə ŋəryo daŋ guŋ cha fi mai da hankali tə gəryo daŋ cha fi kuma yin dole ne ka tsədni kə la:b vi: yo daŋ baba gwa fu:ŋə domin a tsən tə guŋ lafiya yauwa <hesitation> labares kəndi yanchintu: <hesitation> kafin za:r tə fi dən sai ya nayi nə za:r kirki ŋənda wo fi dən kafin za:r tə nayi nə gon sai ya nayi nə za:r ŋə kirki toh karfi wa yan yi ɗa vuŋ ta kafi wuri nda ka nayi nə gone? karfiwa yan yiɗa vuŋ ka fi wuri nda ka nayi nə za:re? toh don haka kab a gya gi daŋ mya koni kota-kota kab yan chintu: <hesitation> batu ŋə <hesitation> yadiyoda? myauŋən batu ŋə <hesitation> kə guŋ, Guŋ nə dullu daɓara won a Basayi. ﻿Guŋ nə ŋərwon daŋ cha ndər lə:b kai ko kyan ki ɗaki dən enyan ɗantu: <hesitation> mənvar ɗa ɗaki dən ɗan kya la:b tə həŋ Toh dən wani wo fi dəni ya? Ai ba wo fi dənəŋ. Dən wani ba wa na nə za:r həŋ sai kyan <hesitation> kətu gon Kai ko məri ya:nchi ɓədləm daŋ chi dən kya tsənni ka la:b ka ga yir kə yel ŋərwon daŋ chafi ka yel ta bwagon ɗa giɓi tə ga tətu gini yan ci guŋwom toh a iyaye wopm dan mə shishi kəyi tlən ŋal dum vollaŋ kə lə:r ɗi kə man tə tu gandu yauwa tu yanchi guŋ wan kya Biyani wurba gandu gəryo daŋ mə yisəŋ məri:n a dul gami sosai gəndi yauwa ŋəryo daŋ mə tlya ai ɗa dul gami sosai ŋəndi daŋ mya wul vi: a dul gam guŋ tu, Guŋ yanchi jigo guŋ yanchi jigo za:rsə yaninchi jigo koni kəndi yauwa <hesitation> daŋ atayi kyat-kyat daŋ mə shi-shi ma ko kya vumni gəddi dole sai tə man fu guŋ tu ma vum gəddi a wutu toh kar fa a chi mərəŋ gəryo daŋ a fi yan chi a fi gərwon daŋ ka tsira gamawan ŋai daŋ ka chiyar guɗiwan ŋai toh mə yeli ŋai ŋəndi ﻿Yauwa vi: guŋ chi tlya-tlya ɓasmi sosai yauwa ko? Toh <hesitation> manyar choŋ mən tə ma:ngəndi wan daŋ kə mani Manyar choŋmən. Mya kara choŋ tə fi ŋərwon daŋ kə wummi ɓasmi ɗu:n mə yel falala wos mya kara choŋ ŋərwon ɗaŋ kə man wum a vi: wom dan kə yeli a ndara mi mən, mə yeli yi mi mən maikyau mə yeli gobnati a mbi mataki ŋai a dulgam ŋərwon ɗaŋ kə wum du:n toh wo polmi ŋai sosai yan chi ŋərwon ɗaŋ cha wusuŋ mi mən a rah cha polmi ŋai domin mya kara gobnati tə wummi tə kəm ŋə ɗa tsək ɗa musamman vi: durŋə guŋ daŋ mya fu:ŋən yi ɓasmi tlya-tlya yauwa yi ɓasmi tlya-tlya sosai vi: durŋə guŋ yi ɓasmi tlya-tlya yatlwom nə ba guŋ ŋai haŋ yauwa guŋsə kab ta ɓani ɗa yatli ɗaŋ mi yawon ɗaŋ mi fi du:n dai babu gon du:n daŋ wo wutu <hesitation> guŋ a tsəngən ɗatə yatl sai a tu muriyo daŋ cha: rikeni iri wom. ﻿Yauwa th tsəngən wom ɗaŋ mya tsənŋai ŋəndi sannan kuma tə gobnati tə wum ŋwarŋən wom tə vərmi <hesitation> tə taimakami tə batu kə guŋ gobnati tə wum gwargənwom tə batu ŋən fiŋən tə ŋən tlyaŋən tə gya ŋərwon ɗaŋ ma fi sutura ŋai ma rufa asiri wom ŋai toh ŋəryo daŋ yi da ŋəndi ma gode choŋ tə fi a tu:li dən lafiya choŋ th fi a wummi ŋərwon mən daŋ mə kara chong tə fi <hesitation> choŋ tə amsa adua yo daŋ kya vər tə. kuma th ŋərwon daŋ mya kara kimən tə ŋərwon ɗaŋ kyasu myani vərki kən mya su yan dantu ko <hesitation> yan mə vər daidai həŋ ma a ndərmi məni domin mə tu nasarai yauwa tə batu guŋndu daŋ mə kon ŋə mən ŋai tə batu kə arziki kə yatlwom tə batu kə <hesitation> alamari won ɗaŋ nə kə yatl won ɗan nə yatlwom tə wusəŋnei myasu mə tsənni ndara domin mə tsən lafiya yatlwom tə tsənni lafiya yawon uhn yauwa.